زما یو آرامه او راحته سټایل د جامو خوښیږي. ډیر وختونه فټ شوي جینزباید وی چې که چیرې هغه کژوول کلاسیک وي، بهتره وي کم چې د ساده ټی شرټو سره وي زه د سپک وزن لرونکي سویټر خوښومه او همدارنګه که چیری سکرف وي ورسره اضافه شي.